Pooli mbeddotooɗi kohe mun faa nanga liɗɗi ley ndiyan won en ciilal, mutomutongal, goɗɗi kaseŋ mi yeggitii innde muuɗun. Bon, no ɗi mbatta kaa ɗi ngiwan faa dow too, ɗi mberloo hoore majji ɗi nanga liɗɗi. Sabii sikke fuu walaa <hesitation> gite majji ne njiya to woɗɗi ley ndiyan.